Namo gena, gahi fola ge ena oro eno sedaba gofu, coma hate ma jaga kene-kene gena, rasi ena gahi ena ma rupa gatebena hono tegena rasi, ene tarine kagena